जांतिं जातां जातां तोड्यांचे हार्ट सारखे चालना। पेसमेकर एक वस्तु जेथून इलेक्ट्रिक सिग्नल हार्टक मेवता। हिथून हार्ट कंट्रोल जात की तो सारको चालपी